Buruyet waawiri rondaade ko teddi ko batte pinel ngel. So tawi a waɗi huunde teddunde no feewi, so ka a suutii tan, pinel ngel irlota ni woni waawi nawde huunde teddunde no feewi.